Vahtsõ-Meremaa nigu kultuuri kotsilõ ma eriti ei tiiäq, küll aga sääl om turism om vist peris <hesitation> lagja ja egäsugunõ sääne luudusõh käümine, kuna sääl om häste illos luudus.